ani ígbɔ ɔmi si nyo ɛnɛ́ kòkò, ìyè ɛɖí à ma fa zi ùyà lèe ówò nɔ̀ku awu ba kpalí ùyà le ni keke wu úni a mafa zi ìyè awu úni á máa mù óyo màa ɔmi mùmaa, u ne fè ila ínìwà. ílaɖèé ínìwà úni à màáa nì gu búwo, akpa, ɔ̀kùɛ̀yɛ nì ìgbɔ jàkpɔ̀ bɔ ní nàábua flíflí màawu ù nyo ɔfɛ́ lèe ówò ówò nɔ̀ku awu nì iku maké mlami ígbɔ ɔmi ya ɖɛɛ́ ɔmi ya tè à mà pósà kíni ká ɖɛ́ɛ́ ù wa dò ìgbè le ówò bàá banìi <hesitation> àgbèɖìmɔ̀wɔ̀ úni ɔmi zá banìi afa jraɔmi zá banìi kíni ká kayi ìí ɖo ùyà lɔ lèeè àmà pósà kíni kása kpelinì ìyè màa à màáa zi tè à màá ni gúu ábua fliflifli kása à màáa kɛ̀wa óɖò ùni ówo niɖe kayi ùú mu ni àá naɖàá banìi màawu, ù nàáa zi kɔ̀ɔwɛɛ̀ kása ù bì ezià ù zià. ù nà kɔwɛ é màá nì gùu. Kayi úni náka àá ze u no gu iku wèe wèe gàké kàɖi àá haɖèe nyréwu ikle màaké bàa bàni ikle tè úni wè ɔwɛ tè ù nàáá zi kɔ̀ɔwɛɛ̀. úni ɔmi a ya ɖɛ́ɛ́ maa ì yàá sa ì wèé gbi éwu <laughs> ámòbì màa ɖòó ɖomi íɖi ɔfè úni ɛɖí náa fa zi ɛnɛ́ àámi ígbɔ ígbè màa ɔmi zá zí kása kɔ̀ɔm be bìso ìyè màa bòó no àámi búá wàá mò bù wa no kpííí, úni ɔmi nì úbi lɔ ówò òó ze mù íkeanì úni ɔmi nɔ úbi lɔ ni ɔ̀mì nàáá zi fèè úni ɔmi cizèe úni úni áŋká fe úni ɔ̀nù kuaɖì ígbɔ úni áŋká fe ɛnɛ́ àámi àlɔ ígbɔ papá ɖàá mu ni ìí ze fè súù, ù ɖa yá ízi èle ku ù ɖa yá ízi èle úni íku maké mla búá plémúù ù ɖàá banìi ígbɔ ìí ze fe ása ìgbè màa ɔmi zè fè màaɖu yá únììí vo úni sú tè zi fèè ì wèé gbi éwu ká ìtè zi mù ènìì, úni ɖí ikuma ɔmi fía sònìà ùyà áɖì.